Mustõnuq piigli? Noq, tuu um nigu aknõklaasi puhastaminõ: et panõt, tiit likõs vai lasõt määnestki puhastusvedelikku pääle, nühit lapigaq ja peräh kuivat ärq kuiva lapigaq vai paprõgaq, ja umgi puhas.